Da samy mana tsirony ny karazan-divay. Ny divay mena, ny divay fotsy ary ny rosé dia samy mana ny fomba fanamboara azy. Ny akora ampiasay koa da samihafa izay mitariky amin'ny tsiro sy ny endrikigny samihafa.